<hesitation> Ny <hesitation> sira- sira vaingany na ndraiky sira vôvony, rah ôhatra oe ampiasaigny izy amin'ny fandrahoagna hagny lay oe magnaôva izy satriao ôhatra oe sira poudre zao tsara ampiasaigny aminy rano <hesitation> rô <hesitation> laoko ôhatra oe rô lay sôsy sôsy de sira vaingany zao regny zao tsara ampiasaigna amle <hesitation> hagniny misy rano be re.